फलेट पेचकस फलेट पेचकस वाला इसकुरू के लिए। सबसे अच्छा होखत है फिलिप्स पेचकस क्रोस हेड। वाला इसकुरू के लिए सबसे अच्छा पेचकस होखत है। एकर इसत्माल हमेशा निर्मान रीमॉडलिंग और। बढ़ाईगिरी में करल जा है ळैकोर ऑर गुहाने स्कुरू। हे पेचकस के लिए सबसे आशुषत है।